اللغات لي نقدر نهضر بهم دبا هي اللغة الأمازيغية أو اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو كيعجبني نهضر بهم لأنني كنتقنهم أو كنعرف نهضر بهم مزيان